ग्लेशियर म्होळ्लें आइसाचें व्हडलें कुडके। हे कुडके सोंसाराचें उत्तोरेक नॉर्थ पोलार। असता हे आइसाचें कुडके सोवकास। सोवकास फुडें फाट्टीं वेटात हेय ग्लेशियरांनी। सत्तर आनी पंच परसेंट तांजे उदक धरलें। असतां आइचें काळार छोड़े गोरमेक आनी। पॉल्युश्नाक लागून हे ग्लेशियरस पिगळोंक। लागलें हे ग्लेशियरस ऑक्सेच पिगळत। रावले जाल्यार आनीक तोडे तापांन्त हे। सगळें आइसाचें कुडके पिगळों बुडीं येताली।